An Mombana ordinateur ndraika de m- misy hitako aminanzy an misy sourie akeo, misy clavier, misy ecran-ananzy, de misy batterieny izy matoa sarzena de misy fil isarzevana ananjy koa fa sy am'zao foana zany e.